له کوچنیو څخه د لویو ژوو لست به داسې وي چې: میږی ملخ مرغۍ مږه ماهي سویه سپی غوا فیل نهنګ او داسې نور. او ممکن د دوی په منځ کې داسې ژوي هم وي چې هغوی ما په لست کې نه وي راوستي خو اندازه یې له دوی څخه کوچنۍ یا هم غټه وي او ممکن په دوی کې بیلابیل ډولونه یې لویې او وړې اندازې هم ولري.